L'Irlanda a l'é famosa perché cueve. Dito questo, ciuvià de seguo ben ben, ma penso che o tempo o cange anche de spesso, ægua, sô, ægua, sô, e nuvie passan spedie, pöi inverni freidi e stæ ciù cade, comme sempre.